Arawa akonga arawa deny arawa somok arawa angwan arawa mut mut nga akonga arawa mut nga odeny arawa aah mut ngo somok arawa mut nga angwan arawa taman arawa taman ngoa akonga arawa taman ngo odeny.